ni <hesitation> ekarage ena thayu vindi cionthe. Riria wauka mwavitaria na mundu ta mu ciari waku, mwaikani ciugo njuku, mwarumana, riu mundo ndakoragwa ena thayu koguo mundu niarenda gukorwa ena thayu, either timuciari muturaga nake. Tanie muturire wakwa tuturaga na mudari wa vava nike tuturaga nake. Riria nana vava nitakwa aukite <hesitation> anguite njovi ciake, ithenya ria kumucokeri nimukiragira, nigetha nginya ngorwe ninakirathimo kuumana kwi muciari. Riria niraturagamum:evo, emao, <hesitation> nanire emunirakenaga muno niundu nonire niarambecaga maw niarambecaga maundu mengi ni muturire wauyu. Nondu tanairaniarambi karagi nthi akambira maundu maria mvatie ni gwika ni mwiritu muriri akandora akamva mataro maria mvatie ni gwika wana vindi iria ta riu Ngai akandathima ngie na muthuri, mami niwandaraga akambira muthuri uvatie gwikara nako undu munana muria, umuvesage gitio; uka muthandekaga woga nigatha nginya mugaturania mugaturani mwina thayu. Kavinda gaka turaturaga tanu ni mwiritu munini, nina kana, na kana kau ninii karareti iguru, nikathamithi, nikagurire nguo na gwikira nikarivire mbia cia cukuru Nanginya nikarenda kana na gutura muturire mwega koguo ni nginya ni nivau niri mwanginya menye uria ngwikara wega na muote gukorwa ni muvinyaru na ndute wira wakwa. Naruta wira wakwa mone indo cia gwitethia ana cia kuricaga no nigue ndigatwike andu ati ngimera rirenda kindu kina; na wamundu era maundu make, na wa mundu ona mbia ciake kwi wira uria akoragwa atonyirite kuruta. Mundu e thiini wa muturire wonthe niarenda e igite kwi Ngai ;tikuga ati anawanuvare nyomba ati ndukathie ati ndukathie kanitha. Tuvetwei mithenya mugwanja thiini wa kiumia <hesitation> thiini wa kumia. Mithenya iyo mugwanja nuvecagwa muthenya umwe uria witagwa Jumapili. Jumapili iyo mundu niavatie kwinyerekia ukaramuka ukevariria na ukonia nginya mwana wega wa Kathie kanitha. Riria mundu athie kanitha niataragwa ni muvunjia uria tugokora kuu. Tukathomithua wega wa gwikara thiini wa mwathani. Wekara thiini wa Mwathani, maundu maku monthe magikoneo me mega kuriaukathiesaga nginya kurutira wira muthenya wa wi undi ya wira wakinya, u Kathie ukaruta wira wi mu <hesitation> wimugitire ni. Mwathani, mundu ucio urarutira wira niagukena niwara uria uromurutiira Na niagukurira wega kuringana na wira uria wamurutina nwanginya ukorwe nginya wina gitiyo. kuria wathii kuvuta wira uthii winyiritie niundu andu engi ukarega kuthii winyiritie kuria wathii kuruta wira. matingi mati nimakurira nai kana makurume kana makwire nai na niingi ni gitumi mundu ko ku mundu muturire uria arenda guikara na andu ena thayo na mukiaragia wega muki mukiaragia wega mukicokanaragia miar miario. wega. na nigetha muvote guturani na muture mwina thayo. aria mwi nao either nina mwarwangina wakwa wi ara nina mwarw murwangina wakwa ninake auka ti kumwariri nai tukiaria wega uria mundu ataravota gwika akimwira ara kwina vandu nina thina no undethererie. riria nona tako nangivirirwa nginya ni mbia sia kurira mwana sukulu no umwire kwina vandu nakanyirirwa nina kathina fulani nina kathina kanini nunako na ndina wira either ni noumonera kanyamu kanini ningirira skulu nigetha mwana ndakengatwe na ningi kugia thayo kau mundu aturaga ena thayo. niguo wega niketha muvote kuthii nambere na muturire na ngai akina murathima. akinamwaramiria nginya mipaka.